Iyatudu <hesitation> yulle mubai watakkaletaq pole ri watakkaletaq tommi rekko tea mettokkiq berubah makkutommiq tu gangkaqtaq matello gangkaqta reweq pammasena tapiq rekko eloqmi mubai eloqmi berusaha naulle barubah maneng matuq eloq e iyubah